Na xudka nak yekna tyz chokuan jwa'n mblya kuan thi jwa'n narax mblya kuan thi jwa'n na nli thi xab len xomod- xomod aka mas kuen lud yal tonta kuen lud jwa'n nlin ba kuend lud tayal tayala li mena per zi men li thi xab jwi'n thi jwin thi xab limen, ye todis numen thi men- men tyx cho thi men mta timen cho zi men mkib men chan men cho zi men mbidmen cho zi men men jwa'n thi jwa'n ngotenu men zi mena per tayal tayal berei tyz nuga xaya tob nzaxa za o tyz ley iguala kon or jwa'n mbualey aza tayia a lo mas ndoro jwa'na nda naba thiob te thib ned kuen naba chepa mbes nchak lo tamen per jwa'na par na xab na ndyakna nak kuent chana teyia naya tyz chokuan mblinuxa o kuan thi jwa'n nkib chana o na mkib chanxa per naba ye todis nunxa zera xomod nchana, zi men jwa'n naxut nli xxab thi men nliga zi xab par- par- par re men len xomod yana buenmen thi gobna na ta trita men tamena re men ngan re men narax nak re men men buen na re men mal per lo ke ta jwa'n konze ndenu thi xab leka lea xe- xe- xe a taxa mbred za thi gob taxa ndamen kon tamen na ndamen le men ndo todis chokuan thi jwa'n ndolimen per le yia zipta bloy yekla zip ta na nda plo ya yaxin laz chanla tya a jwa'nak ka ndaza ya na tyoxkuad nayana tamod nak jwa'n ta ta nak jwa'n reya.